السؤال بيقول لو بإمكاني ان انا نتعشي مع شخصية تاريخي فمين نختار؟ اكيد انا هنختارشخصية زي شخصية البرت أينشاتين. ودا لانه انسان عظيم، قدم اسهامات عظيمة ورهيبة للبشرية، وبتخدم البشرية لحد إنهردي. فهو بصراحة ساهم و واختراعاته ساهمت كاتير في كل التطورات التكنولوجية اللي احنا شايفينها حاليا، واللي هي عتعكس حاجات كاتيرة على حياتنا.